Noy ngadirta ndiyam ɓeɓɓe leɗɗe jarateɗen beluɗen. Ta heɓi neneruwa maɗa, a heɓi ayaba maɗa, keɓa kedel maɗa laɓungel ngada tacce-tacce neneruwa e nder dum, ngaɗa tacce ayaba mada e nɗer dum. Sai keɓa tawoduwa unaɗe fa laɓa ta ni a uniɗe fu, ɓiɓɓaɗe fa ndiyam ɗan wurto, e rubeyel keudel laɓungel gongel sai a tawan ndiyam dan ɗan lataake ndiyam njareteɗan.